Xina, xina rnine ra becw za ni pues ah zega si chi, chi rdux rama forma ni rdux rama, nú rama nlazias rdux rama pues cada, valna rninu nú-nú th xini la ni th mensaje lo tipo, forma ni rdux rama pues ni zega zy run rama rack rama comunicar nare za chi xini la ny gula nú vez za chi-chi rcuxi rama zá rama, chi ruxima, yo me imagino que zëh xila ni zë rack rama comunicar entre lá rama.